'Iyá de, mmm, Escuela tehekɨneka muuwa taame xeíme tepexei 'axa reuka'anékaku, mmm, ke ya kwanemayá tepetinautsaxɨ karikɨ.

Xeikɨ́a nepunierixɨ memɨteyupatsiríekaitsie, xɨka tixaɨ perexeiyani, eh, 'ikú hipátɨ mɨɨkɨ mepɨteyupatsiríekai, hipátɨ 'etsiwa puuxukɨ, puuxúrikɨ, 'eetsiwa tixaɨtɨkɨ.

Ne teiwaritɨ́a ya nemɨtikuyerɨne Tepic mɨtiyetewátsie muuwa kwanetsiunakixɨ, tsipɨkatiuxɨká es que.

Paɨ mepɨtexaxatá kename tɨɨrí memanutayaxixɨtsie tɨtɨ ri 'etsikwera kename, 'ayumieme yuniwéma mewaruweiyatɨ hurawa meu'axɨaxɨa.

Nemɨtimatekɨ wixárika weewíyaya xeeníu tsaiyá mɨtitewá, mɨɨkɨ pɨnetsi... pɨnetsi'unakixɨ waɨkawa, mɨɨkɨ, mɨɨkɨkɨ waɨká nepɨti'uuximayátawe, nepɨtimate.

Nunuutsiyari nemanutiyatsie nepumaxikɨrí.

Méripai ne nepɨtimaariwakai kename, mmm, haxu, haxukɨ kename xakɨrɨ́te me'utiweewiwakai.

Ne 'aatsí nepɨkatiuti'eri, nepɨwaruxei ri me... me'utíwaikame. Ne hiikɨ nepɨwaika, 'akuxi.

Ne'umietɨ huyetá nekie neheyaka Teemurí Kita.

Ne kuxi nemuyutamaixɨa muuwa pai nepu... teputihanɨwekai, nekuuriíma, ne'iwaáma newaraweiyatɨ.

Méripai tɨ yɨkɨ pɨta nepɨtiyukɨhɨawékai, hi... hiikɨ ri 'enemɨnemate yɨkɨ pɨta, kauka, kauka teyukupata.

Méripai tɨ tsipɨkati'uuxiwa'anékai, xeimíe pemanutahaní pɨyɨwékai, hiikɨ ri yeme xeimíe pemikuwauní pɨkayɨwe.

Ha xɨkame nepu... neputixɨɨriyá nepenuharewe ya 'uaye 'eetsiwa.

Ne neti... neti'uuximayátɨ nepɨtiyukutuaya, mmm, 'uuximayátsika nepexeiya 'eetsiwa, maana nepena'i'iiwa.

Ne nepɨtimaariwa kename tukaari mewautɨ́ meyɨ́a, ta'iwaáma mem... memɨku'uuwa, memɨtekutuatɨwe ya.

Nunuutsiyari paɨ pepɨka'aneni, 'ariké ne mukunexɨatsie nepu... ne... paɨ nepɨtimaariwakai kename 'epeyumaitɨ́ ri waaníu paɨ pe'uyɨní, 'aana mukunexɨatsie paɨ nepɨtiu'eri kename nekanunuutsi ri.

Tamɨ́ nekie timieme, paapá weewiyakame ya 'ikwáite muuwa timieme tiita temɨte'ukwaixime, 'eetsiwa haxi ya mɨti'ánene.

Ne xeikɨ́a ne'ɨkiya mawe nepexeiya ya ne'iwaáma wahamatɨa.

Ne xeikɨ́a nepɨtimaariwa kename Wirikuta hikuri heu'eríetɨ heyukwa'á, hipátɨ waníu teiwarixi 'ɨaritɨ meheta'axike.

Ne taatu nanukamietɨ 'iyá manukuhetsie maana ne'ukamietɨ na... nananukawení, 'aana 'aixɨ nepɨkatiuneti'aatsíxɨ.

Ne ri maana nepɨka'unieríxɨ, paɨ xeikɨ́a nepɨtimaariwakai kename hipátɨ waníu teteexi, teteexi metitsunátɨ waníu 'eetsiwa meukuneikákai maana waníu meikutaiyákai.

Tseepá ke paɨ, heiwa ne... ne'iwá xewítɨ mɨtitakwinie 'etsiwa nemipareewieni ya tiita mɨnetinake xɨka ne... netiunaneni.

Ne kuxi nepunieríxɨ nemaama pɨtiutiweewiwakai xime... eh, yeme 'utsiumaɨyekaku panukukekakai, tuuka ri 'eetsiwa 'aixɨ mɨreuti'aneni para memɨtekwaní.

Ne méripai tɨ mieme kaakái ri, ejem, kwanetsinake, hiikɨ, hiikɨ 'iyá xeeníu teiwarixi memitiweewiwa mɨɨkɨ pɨta ritsie nepeukeká.

Ne teiwaritɨ́a nepuka hiikɨ, nekie nepanutɨa, 'ixɨarari pehɨkɨtɨkai, muuwa nepɨremikie.

'Eena nemeyeika camióntsie, maana ta nemanakayaní tren mɨtitewatsíe ta naneyeikani, tawaarí nemanakayaní maana ta ri camióntsie tawaarí.

Tatu ka.. taatu waatsu nepemikie, ka... kapé ye'eéme xeeníu, mɨɨkɨ yeme waɨká pɨnetsinake.

Ne nepa'ɨɨwawe ya nemanuyeyaní hawai 'eetsiwa nemɨkahaxɨapienikɨ.

Ne 'akuxi nepunieríxɨ 'ukiraáwetsiixi mepɨwakemakai, 'ɨɨrɨ́ waníu mɨtitewá mepa... mep... mepɨkemakai mepeyehanakai 'aku, matsi'ayehanírieni, ne heiwa nemayanetɨ ne'ukeiyáka paɨ nepɨranuyetɨa.

Ne nepɨtiuta'aitɨ́arie, teiwari pɨnetiuta'aitɨa, maxa neputaweewi 'epakame, xeimetseeri nepitánɨ.

Ne, pɨnetsi... pɨnetsinake 'iyá xeeníu memi... memɨteuweewíxime xaɨtsíe kiekátaari kename, comida china mɨtitewá.

Tamɨ́ haixápa mieme ya 'eetsiwa muuwa 'aki 'utɨa.

Hipátɨ tsináakari mepɨkwá'a ya xiete waníu 'enu... 'eetsiwa 'enutituame.

Tamɨ́ 'eetsiwa temɨtetixata ya temɨtekwaní, temɨtenanaíyu, 'eetsiwa tixaɨtɨkɨ temɨteyupareewíeni, ke nemɨtiyurieni heiwa 'eetsiwa, 'eh, ne... ne... mɨnetsipareewíeka ya.

Ne teiwaritɨ́a nepuka, nekiitá payewe tihauxinaame muuwa pemɨtiutihauxini, ya heiwa taakwá tsiere netiutihauxina.

'A, tɨɨriyari paɨ waníu hipátɨ ya mepɨ'ánene, hipátɨ waníu wapaapáma, wateukaríma ya memɨteuyemate waníu ya mepɨtewakɨ'ɨ́kitɨwa.

'Ah mɨɨkɨ tsɨ xeeníu ta... tateukaríma ya tapaapáma ke memɨtateu'ɨɨwíyaxɨ taame ta wahepaɨ, ya tɨɨriyari, pues nunuutsi yaxeikɨ́a ke..., 'eetsiwa pemɨtimini ya xeeníu tiita, tiita mɨreuyehɨwá pe... pemɨtikupiiniríeni.

Maatɨari nawá nekaheye'inɨnɨ́atakaku nemaama piweewi, tatsíetɨ ri 'ixɨarari 'ayaniké, ne maana nepe'inɨatáxɨ mɨɨkɨ pɨnetsi'ukatu'iri.

Ne nepɨkaheixeiya pero paɨ nepɨtimaariwa kename 'eetsiwa penakwitapiwani ya pemitsitsitɨani, xɨka 'utatsuakani 'eetsiwa pemipáritɨani pemenuyetuní.

Ne 'iyá 'itsari memɨte'iterɨwa nepɨkamate ya hipátɨ me kɨtsiuri memɨnimate, de 'itsari mɨɨkɨ nepɨkamate.

Ne pɨnetsinakekai xɨka nenɨ'aríeni tienda te... netetina... temɨtehetínawekaitsie.

Muhaɨtɨnitsíe tamɨ́ 'aixɨ niumayarikeni tixɨkamé ranu'ieme, xeeníu café mɨtitewá ya reetsi ke memɨte'iterɨwa.

Ne naitɨ pɨnetsinake, muxɨkanitsie luego muhaɨtɨnitsie.

Méripai tɨ ne'umietɨ huyetá tumiini nepukaxéi, 'aana nepuyukatémawi, paɨ xeikɨ́a tsɨ.

Méripai tɨ nemaatsika xewítɨ pɨti'uuximayákai, mɨɨkɨ peixeiyakai, tsine'uteewítɨ muuwa neputa'axikekai hetsɨana, ne... netsi'unakixɨ, paɨ nepɨkareyenenierékai.

Ne nemɨwaruxeitsie me... ya, ya nepɨtiutinenierékai, nepɨwarutixexeiyákai hipátɨ, xewítɨ mɨkanaki'eriwani heiwa, mɨha'aka tineimɨtɨ ya hipátɨ́ mepuyeha'awékai.